Al auqat al ana sahi ke indi fiya nasib bilen bas da hau ma bansan da hinne bas al auqat al ana khallet fiyan dari ana khallet dari marraten mashet gaid fi bikan akhar fi wulaya akhara dadda waqit ke kula khalleta gabbal le dari gide gabbal wulaya akhara, alauqat al tinen del da ana chat na sibi fihum kateer wa ligiyin fogan khair.